Ina wa mau hama le nawa yanis dari <hesitation> dari akai'fa idi bea inawa ya ya sala foni no faya ya hala dari an'nam sampe bota, sampe bota sief ye tak yo wafa hale kea, hale kea cif limiuw <noise> hamale hale kea tarus, hale kea hale kea tarus cef ya esa anin <hesitation> yala fole alekea, he tak nyo watafa aduwaf wa'uan ai'nin ado ha fav cef hambaly nu faya <hesitation> hambaly nu faya sef ham leku loyo leku kem watafa ya lek yu newata fa kofiya, a kofiya kina kofiya cef sefa ma eni wa tafa cef lifole, ye lu fole ale kela tarus. bot'tuahua ai'nin amin a <hesitation> aloy rua rakof <noise> ako te mance seleuw ahoa setak setak cef ado se. ado se ado. <hesitation> Hado'us hado'us se yaf le ya wan ya ou te, ada, ada mancia ada mancia si ni luar sefa mau aba la fole kina, kena sampe bakawa ya'ati. ya'ati adat le kea. adat le kea leu le bau le am bleu sefa ama mala fole lelai sefa mau am'ati, amleke ai wan nem tom ray fis ye am asa rai fe am lo lo ho am lele ahu'ane cef adouw hafua, hadouw tusa am mimi semua am esa ai'nin ne am <hesitation> am mala wa nata mau amala'la racef, am leke, ama na mata cef am fala masam raifi am fala. am fala cifu am <hesitation> li bo ai'motim am li bo ai'motim modi toa'sif, am to to sifu am ma kasima ra sifu nekan raife. Sefa mau male foly luhuk sef datang am'ai, am mai sef eki naya neuw faya ada lima ada en lima, ama hawa rani en'lo yas <hesitation> kasmakan ra bo'te no rae'nak, aka luar sefa ma su sara'nem rane su bo'to no adak. adak tua'm. adak tua'm sef ham'bale. ham'bale tu nam ru tu ai'nem meuw.